Rô bôka belgiky ndraiky zen̈y marô fa, ny ten̈a hita am-drô zen̈y: mahakasiky fivavahan̈a. Irô amy zay zen̈y, koa fa andran'in̈y zen̈y man̈ano fetin'izy in̈y, de manan̈o lamarsy rô, man̈ano parady rô. avô, ndray aia, ndray aia zen̈y man̈ano kermesy ndraiky tsinjaka jiàby irô am'in̈y